﻿ Kua tembiporu, jare kurai yaikua vaera kiraipa oime <hesitation> yande persona reta ani irüvareta, ñoguinoi ani oparaiki ñoguinoiva, kua tembiporu jaeko ma ikavita, oimeyave mbaraiki tuisague oyeapo kerupi, jokuapegura ikavita, erei ñanoi aera jokua jare jukurai yaiporu vaera <hesitation> yande entre persona mbaeti mbae yayapo mbae reve, jokua mbaeti ikavi, porque jukuraiyae jetavi mbae ou jaereta jare ip uere yajujere jukuraiyae